أنا نخيّر نقعد انسانة بالغة طول عمري لاخاطش الـ الإنسان البالغ ضكا راه عندنا التجارب رانا عرفنا رواحنا أحسن <hesitation> نعرفوا الحياة أحسن، فاهمين الدنيا مليح. تسمالا نعيشو <hesitation> مرتاحين مقارنة من تكون طفل و ناقص تجارب.